شکر کمول د صحت لپاره مهم دی. طبیعي خواږه شیان وکاروه، لکه شات یا خرما. مصنوعي جوسونه او خواږه مشروبات مه څښه. د خوږو خوراکونو پر ځای مېوې وخوره. همداراز، د خوراک برچسکونه ولوله چې پټه بوره پکې نه وي. <hesitation>